Amiko manokana ny loka manga mazava dia midika zavatra midadasika be ary koa tsy hita ny hiafarany, ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia toy ny lanitra manga ary koa ny ranomasina.